عشان تكوي التيشيرت أول شي خلى المكوايا تسخن على درجة حرارة متوسطة وبعدين حط التيشيرت على طاولة أو على لوحة الكي بلش بالتيشيرت من فوج لتحت مرر المكواة بحركة ناعمة عشان ما تصير تجاعيد لو في تجاعيد صعبة حط شوية مايه على الجماش بعد ما تكمل خلي التيشيرت يبرد شويا جبل ما تلبسه